إذا نبي نغير حفاضة طفل أول شي نحتاج نحضر حفاضة جديدة ومناديل مبللة وكريم للطفح، بعدين حط الطفل على سطح آمن افتح الحفاضة القديمة ونظف المنطقة بالمناديل بعد كذة ضع الحفاضة الجديدة تحت الطفل، وثبتها بشكل مريح تأكد إنها مش مسدودة كثير واستخدم الكريم إذا احتاج.